Oyine banywani bayinga abakusemberire kandi bali mumyaka engaha. Abanjwani abenine abasembereire bali baana kandi myaka yaabo ekutandikira abiri nagumu, kwika abiri nena habwokuba nibo abantu nensobora nabagambira bulikimu kyona ekikunsasa nabulikimu kyona kyenkuba nenyenda kubagambira, nendaba mulibo. Kandi nabilikimu kyona echikuba nenkitambaniiza, niibo nkuba nendabamu nembagambira bulikimu kyona.